<noise> man moom du ma liggéeyee weñ, <noise> du ma liggéeyee cin, <noise> te armiñoo am na, weñ <noise> bu ñuul am na, te liggéeyam suba la ba. Am na kastiloor boo xam ne day tàngal ndox pour nékki, am na kastiloor nu ma ko mun a waxee <hesitation> boobu dafay saaf ay nen ak omelette. am na cin boo xam ne day togg añ, togg reer, waaw loolu de xam naa ko. <noise> Baraada bii pour ataaya la, mbana bi pour xew la, boobu dafa duy lii duy duy lii five kilos, ñaari mbana yi dafa day jël sa- sa- saako bi ba mu jeex. Mbana bi dafay jël twenty five kilos <noise> kooku pour boo amee <noise> xew <noise> ngénte walla céet <noise> mariyaas. <noise>